No za mandinikike da ndraika avao. Fa ny malagasy da vitsivitsy avao vasa raiky isan-jato manday amboa mireniireñy zao mañano fanazaran-teña a- Faradofay moa da tsy ahitan'olo minday amboa mañano fanazaran-teña zao.